Pues nët's jedun widyjpë kot's, kot'sadyë jadun pyësëm tyam bi'i naxtiñ nëkx nyawotu'utyë më nax nya yunk jawëjë, ma nax tinchë ityën xokë ji'ib dun nya wotu'utyë yëdun naxtich mat'spë kot's, yëdun widyjpë yë net's.